E, toh, mipuran haji mipurina, mimara mibawde, uvolo an gukosali, ngam gukosali, toh, uvolo an andomu, kala kuskuredi gudwadi paro an voyna, e, nikana mipolo an gukosali kadi.